Nie nimendete kuruga mucele niguo mendete kuruga muno muno muno na ciana ciakwa ni mendu kuria mucele muno nondu uria niuvaragiria nimendaga kulia mucele ndugaga mucele wakwa wi kando na mboga mwanya mucele mwanya koguo nyambagia na mucele ngiutara ngiutara nondo rimwe mucele akarogwa wina tuthiga tukoragwa twi muceleli ucio. Nituo ndutaga ngicoka narikia kuvariria ngiosa maji ngithambia rita via mbele ngitula maji mau ngikera maji mengi tondu nanona maji ti matheru ngitilila mau ngikera makathatu ngithambia thambia wanalio ningiona maji mau ti matheru ngitulula ngithambia lingi riu nona ninathambia wathera ngwiga kando mucele wakwa kwa therokagia na gutega maji riko ngikira tumaguta tunini na gasube kanini. Ngieterera maji makwa matheruka ngimava kavida kalasa ka gusamuka magisamuka ngisoka ngikela musele wakwa wambililia kutheruka ngiwerutira mwaki mwaki ugekorwa wi kiasi ukivia na kamwaki kanini walikia kuvia wanyora ndegoraga ngiiga vau ngiambililiawira wa kuluga mboga, mboga nayo ni ya nyama ndukanitie na waru karati na nyanya na Minji nyambaga ngitega nyama riko itheri ngimetherukia nondu wa uumu uria tondo kwi twaana twi kondo kuo no ni twende kuvoma nyama ngitherukia ngimiva muda ivie itote ngiosa gitungulu na thavuria ingi tungeluga wega na tumaguta. Ngicoka ngitina nyanya. ngireka ikivia piu. ngicoka karati nacio. ngitheca. nyanya ikivicaga varia niratheca karati. Ngitinangia karati. nyanya ikirikia kurikia kutigithana. ngioca karati ngikira na minji ngikorogania. Ngikoroga icio ciambe ivicavice ikivia. Ngieterera ikivia. ngicoka ngikirian gacumbi. Ikiwa. ikivia ngicoka riu ngioca nyama iria. Nyama iyo tandu niremutherukiu. ngimikira kuu ikivicaniria. Ikitheruka. nigetha itukane ngiurugania Ngimiva muda ikivia ikivia. Ngicoka ikivia ngicoka. ngitegura. Mucere wakwa ngicoka ngiRiu vau niciavia icio. ndanaimwikiru manji ngikira mimji iria. Ngikorogania ngikorogania. ngicoka nu ngiiva kamuda kengi ikithereruka ikivia. Ngicoka riu nginategura mucere wakwa. Nginategua mboga yakwa. nginaiga varia nguiga. Nginosa mucele wakwa varia nginosa mathani ngina savira andu akwa mucele tunalia mucele tugekara